O primmo de mazzo doimilladixineuve o parlamento do Regno Unito o l'à dichiarou emergensa climmatica e ambientale. O l'é diventou primmo paise a-o mondo à fâlo. No gh'é tempo da perde, stemmo vivendo unna crisi climmatica ch'a l'anià feua do contròllo se no prendemmo subito açioin deçisive e rapide. O l'à commentou cosci o primmo ministro.